<noise> Mebɛpɛ dɛ menya tum a medze bɛsa yarba ahorow nyinaa ɔnam dɛ yarba yɛ adze a no ho yɛ atseetsee a ɔmmboa nyimpa n'asetsena mu. Ntsi mepɛ dɛ minya dɛm tum dɛ medze bɛsa yarba ahorow ne nyinaa.